So mi waawi waawugol ko ɗi bird moƴƴi, miɗo ɗonnoo ko laawol albatross. Albatross waawi ngoodi e fota heɓugol, sabu o waawi waada ngal ngal kadi seede fota. O waɗi sabu o waawi njogorteeɗi ngal e woɗɓe, miɗo heɓi njiggaama fota e laawol ngol haa ɗum woni ngam ɗum njidda ngal.